Akwai utsawɔ ka dzur unapmɛn na jaja baya ka dzur napmɛna akwai ungwhɛ̃ wɔ ka dɔba nga mba kukãrha nga ngaa nga dzur nga dzur tsɛra banga ni iya napmɛn mbɔ ba sei tɔ baya mbɔ ka sei ce nga bvuidzur korhu shirhi nga cɛ buiui dzur udi gɛ nga zĩã uteu kpuha mbɔ gɔr nga ah baya mbi ka kãrhã utser nggu tsawɔ ngɔ yei nga kũba ngo ngo bvu bvui cɛ gɛ ngo zĩngɔ uteuha ngɔ zĩ utsaha si bvurha nga kpɛ̃ɛ̃ gigunga itsũwã ha mbɔ ka dzowe nga nɔ nga na dzun dĩĩ zĩnga de nga ba za sei ce gbishu tsenga kau rham agha boimbo maa imski i mɛk tsɛ̃nga ba gbisha zeɔ ze rlawɔ cɛ utsaha cɛ ba utsa wɔrɔ mbɔ ka kãrhaã nggura nga abvuruka tsɛrha. Nga ka zĩ ba rru tepa cɛ rasa binga ubin nga kai ba si dzurasu nga di ba ka abo ba tsɛra mbɔ ah utsera mara nga rasa bee ubin kpu nga ka rherhe da daka ba sei nggu atsa. mbɔ gɔr nga gɛ tɔ mɛn mɛn gɔr mɛn ngɔr ngge neke ga yadda kuwe ubin ku we kpi nga kpee ngo ngɔ nga zuzĩ tɔ de ngo nyangɔ nga ka ba tsi ni mihanɛ nga kpua sei alei abɔ ce ni sei mɛn tɔ nyirhã cɛ nga tsu ce baki yita ce maki diki wu nyirhã ce nyirã idɛ mi nyirhã nga cɛ bin ngo ku kpengɔ igungo ngaa kpi ngo ku nyango inyirha.